Ndinilanga khushipindi singa ndalelua etsa ndalawa no olbabusi banja babili mandara munjila indahi munjera yo khucherwa nohurivaa ababusi banji bali ababulu sichira wako yangakhhu nikhola mmbayo nnalwa biboko mbaka okalushe khulaini eshindu shia ndololanga bakholanga bubi kumbe banjekesinja emanye shinga enyala khumanya ndakhaba mundu mutuku endesbe amakhuba amabi. Esiye ndarelwa nendi mwibule wa kakamega ecounty ya kakamega nenderi lungwe abundu olangungwa eshrunzu eeria ye shibembe naundi ingo wa ndiibulwa ndatushira ebwene hii khabula khulwo papa okhukhola ekasi nootsitowni khwatsitsaa khumenyakho mutsitawani khandi khucherera ingo lakini sie ndi mwibulu we shisiba mueria ye shiunzu narulaa mucounty ya kakamega khu ise ndarelwa mynyila yo adabu okhumanyibwa mba nyala khuikala yo adabu okhumanyibwa mba nyala khoikhala mb una adabu nendutsi mundukata nali omutukhu muumuri bwe ndimo bunu mbaka emuheshi amalako ka ndalelwa nnako ne kandatiila nendola amalako kalia kambatsia heshima nende obilamo bwashianja bosi nanda abandu batukhu kachira erila lianje liba tilahi. Shirili erila lio khulaumbiwa esaa yosi tawe khalia obulamu bwefwa khushili abatiti kwa kwachiaka khutukha mama naliha nende esikuli papa ndamala ninzirira nende esikuli nenziriraa endio nende esikuli papa yerwe yashughulika tsa yali omundu wajua kali ekasu yiye yali yakhusamba amanda natsia naakusiab naatsia naakusia nakhurera shiokhulia nekhulia nekhutukha polepole nekhusuta nekhusuta lakini nikhutsiriraa khulia nindi mumasoma shindamala nemala amasomo kosi ta neshifuna mbu papa yamala naanyola ajali yokhumuhanda mutaka kumuchapa naarwa naamala nayabilwa iwa yamala nayaabilwa ndali nitnziriraa na amasomo bulahi ndakhabere mundu musomi mulahi kata ndakhabere neekasi ye ikulu lakini sasa papa iwa yamala naarwa kalelekha tsa kata woonya kata khuurungila ereesi nobutingu balaha ba ninjwa buloli mumaseka mbu bechakhukhonya litaala kata obekho abakhana befu bali nende abakhwasi nabasinjira mumasika nibahihia nnasi mbaka esome lakini bwali tsa bulali bwa khuchamisia abandu lwa bamala nebatsia nabatsia kabisa kho khwamala khusikala nende mama. Nasamakhu neesomakhu lakini mama shiamala naba nandi tsingufu tsiokhurungila efisi yo khusoma la yesi yamala nakhaiwa khwamala khoba tsa mubulamu sasa khuitsa khukalukha mubulamu bstingu ensi ngakhaywa nekalolekha wa mbwera neesamere naandushire lakha ndeshere obwene hao iwa ndoleshera obwene yabo namna hiyo ndamala eshiesi ninjiaka okhusamba amakaa nende okhulima nende okhuraka ebindu polepole namna hiyo shindaamala ninzirira na amasomo tawe khulwa khutsiriraa namna hiyo ndamala ninjiaka khukhanyera obwene yaba mama khulwa khulia sichira gesi khandi khwali khwakha sutakha abana balii banyondaa inyuma abatiti babili khulwa siesi ndatsiaka okhuenia khulwa khukhula eshibarua elwanyi nende okhusamba amakaa khurwa okhurumikha onyo shina khulia tato ndamala ninziraa endio nobulamu namna hiyo namna hiyo shindamala nambaa omwifi tawe shindamala nenjiaka khunyasia abandu khuiba ebindu bila abandu sichira mbu sasa okhulia nokhwakhabakha okhutingu tawe ndamala nindeendinya khushibarua khulwa khukhaba ekorokoro okhulia nende mama nande abana befu babili batii baanonda inyuma nenjiaka khubalishia sasa nimba shinga spokesman we litaala kho obulamu bwanje bwa amasomo shindamala niifutushia mka tawe masomo kakhalushila khuunjita sichira omundu shialoha nomba sponsor wa osinjila nasi ta abahu osinjire nnasa ndakhasomere. Tsutakhu esutakhu nomba endolakhu nomba endola khuiyale lakini khulwa khuba mzee yarwa ma sasa newa karamikha khusikulu iwa yarwa nikalolekha khandi oindi ibibikuyanire wu ndali nindushire ndamala nindeshera abwene yahoo lakini khurura obwene yahoo khupiraa nyagaye orio shindig omwifi ta shindig lijambasi ta enimanara viamu ekholonya shibarua ndaalila ekasi ya nyasaye nendi obulimi hanya endilaa ahinya selaumibunywa na abandi tawe.